<laughs> la qa'sa re' xnik'ux kore' tii ke kore' tii naaq qawa'a ja'ar qamalam qiib' kuu' qach'ajal taqee' <hesitation> yahwur xloq'ara qak'aach qa' rukoon nb'antaja kore'eet man yah qat'aliim ta qa' rukoor ru'uum la k'uxb'al wa'ak laa' ree' maas k'uxb'al keh la kaxlam winaq qak'uxb'aal hoj maas re' je' tii la kinaq' <hesitation> la aroos la qa' taqee' xare' la ak'ach loo' kore'eet rax la ak'ach verdad rax la ak'ach nrijosq'aja riiij la ak'ach nqatz'ajam wach la ak'ach najohpaam ala k'ieh ha' chi rii jal ak'ach reh chi saaq'wa riij la ak'ach jare' tah ar nak'amam aka kimik pan ab'aqel chi riij are' nloq'ara choqpa' taqee' je' tii la pooq la saq pooq wula mood nqaq'aram reh pero xare' la pan kaxlam nqaq'aram hariina reh hariina ruu' qa' taqee' k'ieh condimentos nye'ra ruu' chi riij are' nkutara chi paam aceite yaa joox cha riiij la ka'ach wala janaj tii cha qa'sa nb'antaja ke re' la qa'sa ki' o la qa'sa nrichulara chiriij re' tii cha are' janaja qanaj qa'sa <hesitation> janaj tii cha wach proceso nrik'am aka reh nakorpiim qa wach y nrib'anam qa riib' janaj wach tii cha k'uxb'al